An biby a mamofona zao an, kivà, kivà, de piso raha ohatra ka tsy madio koa, de, <hesitation> voalavo an, de omby, aomby koa rehefa a raha de misimisy fofona koa aomby.